Pues iyo te, dita naxamu yasa, dita ti ko’o nani xa ndaxanu yasa te nuuena xo’oona xa kadawazana ko nadi kusana te ndakida inka persona, o zenu o xo xakada wasa nuuena tena, ña ku'ana xa kada wasana dita ñu. <hesitation>